कुदिन शेल्फस घालपाक पैली तुमका तेह खय दवारपाचो जागो चितचो पडता, मग़ेर स्टड फ़ाइंडर वाप्रुन वान्तिचे स्टड सोडून काढात। जाय त शेल्फ उंचाय मेजुची आनी चिन करुची। गरज पदल्यार स्क्रू वाप्रुन वान्तिक कन्स कडपाचे, तेह सर्के तेथून सुरक्षित असत हेचि खात्री करून घेवची आनी मग़ेर शेवटाक शेल्फ सारको कंसाचेर दवारपाचो।